Vixnana jale xhinalé, kunanyi yi ikuexhinchí nale nanoi televición, yo'o nanatia'í jinaka, kalannujar kavina telatena noitena te kutia hí anatuku iin canal, chikuin chikuntia iná c jan lajinin chí kué xhinchí nike luu xhinchí, nakuntiahí na'a kuu kivii vinii ku kuvixne yuxné.